komiði sæl og verið velkomin í í þættinum í kvöld segjum við frá Vísindavöku tvö þúsund og nítján fáum góð ráð við að flokka rusl heyrum af manni sem var tveimur sekúndum frá því að bæta heimsmet og kíkjum á Lego listasýningu ég heiti og nú verða sagðar

tvö þúsund og nítján var haldin með pompi og prakt í Laugardalshöll í Reykjavík á laugardag á hátíðinni kynnti vísindafólk frá háskólum stofnunum og fyrirtækjum rannsóknir sínar á skemmtilegan hátt gestir fengu að skoða og prófa alls konar tæki og tól sem notuð eru við rannsóknir skoða uppfinningar og spjalla við

sjálft markmiðið hennar er að færa vísindin nær fólki kynna þau sem standa á bak við vísindin og vekja

fólk til umhugsunar um mikilvægi rannsókna og vísindastarfs það getur verið erfitt að flokka ruslið sitt þegar maður er ekki viss úr hverju það er Gyða Sigríður sérfræðingur í sjálfbærni hjá Sorpu fór í gegnum hrúgu af umbúðum og fræddi okkur nánar þetta eru dæmigerðar umbúðir sem er ekki visst hvort er málmur eða plast þetta er bara plast við getum í rauninni krumpum þetta svona saman og hvað gerist þegar ég sleppi því jú þetta sprettur út sjálfkrafa ef þetta hefði haldist inni þá væri þetta málmur ál en pokarnir með áli innan í eru ekki allir eins það rifnar soldið eins og pappír já það er erfitt að sjá

er plastfilma hérna innan á en það er nánast undantekningalaust þannig ég myndi flokka þetta með plasti og álið sem losnar aðeins frá svo eru það úr pappír á plastumbúðum þú þarft í rauninni ekki að hafa áhyggjur af þessu fyrir plast

þvegið og svona

í því ferli þannig að fernurnar sjálfar fara í pappírinn en tapparnir í plastið já þeir eru búnir til úr því sem kallast

það myndi flokkast með venjulegu plasti Gyða hvetur framleiðendur til að huga að umbúðum því að þar geta þeir haft áhrif á er ég að setja inn á markað umbúðir sem er auðvelt að endurvinna eða er ég að setja inn á markað umbúðir sem eiga í raun ekki farveg nema í maraþonhlaup eru fjörutíu og tveir kílómetrar og hundrað níutíu og fimm metrar og eru haldin reglulega úti um allan heim um helgina fór

fram og það munaði bara tveimur sekúndum næði að slá heimsmetið

mínútu og fjörutíu og einni sekúndu og var þess vegna bara tveimur sekúndum frá því að slá heimsmetið hann sagðist hafa fattað fyrir hlaup að hann væri í standi til að setja heimsmet en hefði þurft aðeins lengri tíma til að æfa því

enn að jafna sig á meiðslum

eru sérstaklega heppilegar sem sést á því að heimsmetið í karlaflokki hefur fallið þar átta sinnum óvenjuleg listasýning var opnuð í Danmörku nú fyrir helgi en þar voru öll listaverkin búin til úr

fimmtán listamenn frá ýmsum heimshornum komu saman í Billund í Danmörku til að sýna legó list sína reynt var að velja listamenn sem gætu sýnt nýjar og öðruvísi leiðir til þess að nota kubbana þar mátti sjá alls kyns fyrirbæri tónlistarfólk og krúttleg dýr og allt frá ritvélum yfir í heilu borgirnar það þurfti að fara varlega þegar listaverkin voru flutt til Billund enda er hætta á að þau detti í sundur en það er reyndar í lagi líka því ef dettur í sundur er alltaf hægt